Eo ho eo amin'ny valopolo sy roanjato eo ho eo ny fanombanako ny isan'ny karazana vorona eto Madagasikara. Fa mety mihoatra ihany koa io satria Madagasikara dia malaza mihitsy koa manana karazam-borona maro be fa vinavina fotsiny io izany.